यदि मै अपना संघरियाक लजम दिन बिसरा डरनु आउ उ मोहके फोन करहिँ कहलेति मै इमानदारी पूर्वक आउ आत्मीयताके साथ माफी मंमु। मोर प्रतिक्रिया कुछ ऐसन रहतः "ओहो! मै बहुत जेदा दुःखी हुँ। तुम्हर जलम दिन बिसरा डारे। वास्तवमे मोर ध्यान नाइ गेल, मुल तुमहिन ढिला हुइलेति फेकुन लजम दिनका डलैया भर भरके शुभकामना हे। मै तुमहिन अपना दिलती शुभकामना देहेक चाहत हुँ। का तुम बढियाति जलम दिन मनैलो तौ।